اكيد بفضل اني احتفظ باسمي الاول الحالي لانه نادر وفريد وما اعرف احد غير يحمل من نفس الإسم بعد بحبه لأن امي اختارتها لي. ما اشوف انه في اسم ثاني يناسبني اكثر من اسمي لحالي فاختياري هو الأحتفاظ باسمي